Le mìagbɔ fiya, ami ne yana nu ne mì kaba ye nyi amidzĩ egɔme nye be mìɔŋtɔ mì ɖana ya le dua me, azimi ya mì me ɖa nɛ le dua me o voa, mìdzena ya, mìzã nɛ. Mì zãna zimi, mì zãna nemi, yovo nemi tsã mì ɖanɛ. Mì ɖana yovonemì le dua me, vɔa mì gba dzena yovo nemi tsã, mì gba zãna ye tsã. Zãna, vɔa amidzĩa ewu gã, le numɔwo keŋkeŋ zãzã mea, amidzĩa wu gã ne mì xewu emɔwo keŋkeŋ be zãzã vɔa mì zãna woawo tsã. Ami mì zãna xe wɔnawo. Amidzĩa, ne mì dza ɖa amidzĩa, mítsɔna deku ɖena dzodzi, ne mì ɖe dekua dzodzi ne dekua bia, wo li nɛ ne mì ku afɔ, machini li nɛ ne mì vɔ machinia, ne va, gbegble kpo bele. Kpoa afɔ ye ɖeviwo tsɔna, ye woaxa li kaka ali avɔ. No lia, mì kɔna tsi ɖe dekua dzi, ne wo kɔ tsi ɖe dzia, mìƒo nɛ. Ne mì gbe da lɔ me kpoa, <hesitation> amikpɔ̃-amikpɔ̃ ɖe vana ŋgɔ nɛ, ne nua va ŋkɔ nɛa, mì hanɛ, ne mì hae, mì xɔ kɔna ɖe edzo dzi, mìa kɔɛ ɖe gaze me ada ɖe dzodzi ado dzo ɖui, ne do dzo ɖui ne fiɔa, ya trɔ tsɔ nu ya tsuiɛ, ya tsɔ pasoir atrɔ tsuiɛ aɖe kakalĩ yiwo ne le emea aɖewo le eme atrɔ afiɔ̃ɛ. atrɔ ha kɔɖedzi, ye ado dzo nɛ atrɔ nɔ blum le dzoa dzi kakaka kpoa ya kpɔ be ya do dzetsi, dzeti anɔ gbɔwò zã ɖe ya da nɛ ɖe me akpɔ ɖa be axɔ gbea, zã ɖe ne edɛ ɖe me ne gbe va xɔ gbe kpoa anya be ebi ne edɛ ɖe me ne me ɖegbe o kpoa, anya be me bi o, ne li zã ɖe adana tsia ɖe eme, ne da tsia ɖe mea, asena gbe nɛ. Ne me gbe ɖe gbe o kpoa ne nye be egbe va dae ɖe me kpoa, eɖena gbe nyoŋu kpoa anya be ebi vɔ kpoa ya kpɛ le dzoadzi axa da ɖɛ, nene mì ɖanɛ ke.